الغرض من السجادة <hesitation> تدفية المكان في الأجواء الباردة تتفرش في الأرض ونحن في السودان بنستخدمها في أنو بنأكل عليها بنفرشها في الأرض وبنأكل دي من الاستخدامات النحن بنستخدما بعدين بتدي <hesitation> البيت منظر جميل وممكن برضو بتحمي من التراب بتخلي البيت نظيف ومرتب